Laha manahaky any asa no fiainantena manokana aloha tsy mitovy raha reo satria lafa tegna miasa, la mieritseritsy any asantegna iny soa, satria iny ro ihinanantegna hany, igny ro amelomantegna tegna. Fa lafa tegna tsy miasa koa, amy fiainantegna manokan'agny, de mifantoky amy fiainantegna manokan'agny koa tena.